Naman numun ndeñini nama ihá, nrodo onta niño'ó ngua namendio na'e, ndeniñi ndugu ndo' tika ndo unki ndó ninguyité onko vee ne ngu trapedo yuku vee, en nu nduku nama en ndondoto taiño ihó tuku ñama'a, kuchi kuche ndojá ian naniño tunichi ja'í.